أحب الاحتفال بعيد ميلادي بطريقة بسيطة ومميزة، عادةً أفضل تجمع عائلي وأصدقائي المقربين ونقضي وقت ممتع مع بعض نبدأ بوجبة لذيذة سواء في مطعم أو في البيت، بعدين نقطع الكيكة ونغني وأحب أشوف الابتسامة على وجوه الجميع تجعلني أشعر بالسعادة والامتنان.